Gunguma rotu nahama la dé. Yala mbhiiké ndi rotu nahama? Pabia ni wama riinsi, kana fu sinjati wama. Ni ma férine gungune, mu wama fé siinjé. Gunguma férine nahama. Mu wungutighi, mu wama la singhine fis. Luntangh yama saame ni a bughune mu wama riinsiti, ala di mo nsama dick. Yé wo koctu gungune. Gune na fé gunguma, fo mu simeratigh ki saana. Midima, wama nsighine, thické gunguma mu wungu. Mu sintane mu wama. Ngwijide, thické gunguma mu wungu mu koctu néne nrisi, bata ngungu nan, ndéne nangh nsiighine. Bao yama saame ni abunghune nangh sighine-sighima, ala di mo hé nsama siijé. Bar ni mu wama abunghune riinsiti, han mo fé niir dicktimalé dé. Maa sinjé. Kana mbhiiké idi gunguma fé rine nahama. <noise> yala mbhiiké ndi gunguma férine nahama? Bao toockma kumbu, mu la wungu yuni tocki idock june sintane; nangi kumbu, mu la wungutinki; kuugne kumbu, mu la gungutinki. Mu la sintane mu wama simbre-simbre. Gunguma, ni mu la bucki. Nin ngo fé dodemaatone gungu, mu sikma mu gungu, mu nétine gunguma. Mu bucki ak saane, néétine mu wungu. Gunguma mu netiiki an tooma. nw-gnoju-yune-i tooyune ifé kaye. Ignama yune ifé nsingh june, yuna mu gungu. Domati mu la di fu gunguma ghuna mu la di yicki bata fune la ghugu yune ni itooyune itéde. Ma siigma mu nétine gunguma lé. <hesitation> wama itoma witini, gungune dééghma ghuna mu déye. Di larse ki sini. Mu koringhtinki. Ndéni-ito-gnama yune iféni nsingh june, i toma idicka kaye. Yune-ito-ngama yune mu la wungu, itooma i la bhérame nringh.